كنفضل نتحكم في الأحلام ديالي، حيت غدي تكون عندي القدرة باش نعيش تجارب جديدة و حتى وأنا ناعسة. ولا كنت قادر نتحكم فالأحلام ديالي، غادي نخلق واحد العالم ديالي بحدي ونعيش فيه مغامرات وتجارب جديدة يوميا، وغادي تكون وسيلة باش نهرب من الواقع ونكتاشف أفكار جديدة بواحد الطريقة لممتعة.